Wuluon lieh mie ibieh yah nunu iri mu ari ikinn-kinn leh buikun nkie leh kiele chie afie pie leh-lern afie piie biel, ari fie-fieh mama ari fie-fieh papa ohieh apie-pie benyin ari bie bon ari bie bielebie bierue apie-pie, i'mama ijie ari beunni nyin, amia unni, ari rie bie kow benyin ari bie bie nyinu bie nne, Imie nten one leleh leh ne innu nchn iwunleleh yeh ari ulurmpi oh-mie nulur mpi oynne i'm goue pie ijie ahieh kie ilebiele ari bie yeh Ipie nyin abie iko ibie ochuwue ihieh ko wu ibie ochuwue iko iwu ibie ochuwue ogom ihieh goum, ari kie lay biegloo, ipie bienyin enu bie kulu bienyin mie nrue ochuwue chie obiuro miel kie hieh la ichie biuo bieren kie wniu-wnin lehble ihieh opie ihieh kie leh boun abie yeh bie yuo-yuo, bie-bie ihieh ochuwue, bie kinnu leh bie mpi ari bie nyinu abie ihieh ade iboro ari bie epie mu kie lenu inyi ute i pele bium ari bie kile-yah bie ute mpi ochuwue bie kie leh obie wu ochuwue kinn-kinn nten Ensnoru nru ade chie mu ari kie mie urra leh yeh leh ari urro leh mulum lieh ma, ari lume hie lunn, lee ari leh mie ntun bie lue leh bieshieh, luel koh kie nrue chie ari boiurie-bourro iwenirh, leh ochibou ari wu imele chie-chiebou leh berem chie wuluom yeh mieh yeh kie-kieh ilenu leh beren, boun ibie ari biele-biele utue kie boiu chie mpi ochuwue kie bielenu ininnu ari yeh ilenu leh obie wu ochuwue leh obie ochuwue kinn-kinn nten leh onino nyin ute ari luninu yeh lehbiele hieh ari bie biuro leh beren teh-tehie fie na ileh kie leh beren a' a' a' ari biurro leh beren teh-teh fie ma elnkie bie ren a' a; a; ko ochuwue igoum-ari ure wu chie i'goum hieh ari goum biunn ibie yeh ari kie abiuo nyin iyeh bie epie ari pie bietem ihieh biebibub kie berum bie wurro leh lume ochuwue kie ihieh bieh-bich, bie tohokie leh otor kinn-kinn nten ochuwue ade iwu ori rum mpi obiuh obiub chie papa oh chu leh mie lyieh isieh kie mie mieh ari me leh ari kie miel leu-mieleu olenu leh beran ekinn-kinn lelu mpi ibie leh biuo wu ori nyin leh ishieh ihieh wu ori wu nyin ishieh wu ofie kie bonbiub ari bie nyin leh wubiutem wu otue kie bon bie mpi ari bie nyin kie pie ari miel ihieh ari kie wu-wuie-wuluon oyeh ari ife-ife wuwue oyeh ari pie0pie nyin ayeh wuwlom oyieh ipie Ifie pie nyin ari kie sar wuwue biutem bie rie ure chie i ari miel ari nynu ifie kinnu gie-gie leh bu aluom, ari k'wie leh chieh, ari wu-wu wuwue oyeh ari bie wuwue irue chie pie ire miel, k'o ure miel ari kin-kie kin ari fie lannu bie lyiel ari k'ow oleh ifie pie nyin iheh ari boro leh ikwo lehbennu-leh lyeh yelo-leh boun kie leh boun ari leh-hie boun ko ochuwue oyurro leh nou leh bonu-ari bie |lulelnu itunkie boun ari bie mpi ochuwue |binn mpi ochuwue kie-bie kinnu- leh bieh bualuom ari bie fie pie byin ari bie bequle cheh bie fie pie leh ishien kie-kieh nyin ichu-leh iko lehbienu kie bie lenu lyieh innu itukie boun ari bie mpi ochuwue leh binn mpi ochuwue leh otor iwu ochuwue kinn-kinn nten ari bie ku bie ari binn-binn mpi ochuwue ari kinn-kinn leh bie mpi ochuwue wu, ninne okele osan-san orue ari pie-pie ishinn ari kie burro iku-leh binnu kie lenu ninu ofie, otor, onen